En 1840, se firmó'l Tratau de Waitangi, qu'estableció l'avenencia entri británicus i maoríis, i es el hondón leal de Nueva Zelanda. Mos golvemus a alcuentral sotra parti'l mundu aondi los englesis an estau dandu'l canti i arramplandu colas tierras d'otra genti. Sedrá qu'aquella isla es mu chiquenina i namas que tien hambri que se tinían que dil tos d'allina.